Bi bebe emi, sele kon mene sei, sele nume fei-bo mi eh yei ebide gba sele numa akpo- kpo fa-ye e don mine sele ke, nana mane sele-sa, nana owa mimu, balou fai-ki-bo wane emi you emene roso kpo emi buti an-go bulou kere ya, e-no-ango balou ke la-me-ne, nana onai kpo teke bulou akpo ke keme pere, sele-ya sele yoi doh sho ya, tet bia ke yenin timi bulou la-mene, enaw ke gberi mi, nani owa ke ebi- akpo ke keme pare-mene Kow fa dei hela yarbo sei fa-ala ware, nioto, aru, agbuka oh, enana mena erema-eh awonh kene kpi wan, ma, pa-ri ke ba-bra-ke, pai ra ke wia mu-bra ene akpo emi-bra, or sele ke ene akpo ke wene bulou mu numi-eb, eneme kpegberi akpo sele nanata-kpo fei mene, ene akpo ke mie bra nahaowa botebe ke ebiyenin ko peremew, sele ke faigha kpo nana owei pre gbolu nana tue sei fai mene- fia kpo sei fa.

Torukpa yanin ne bia hura, ba yerin timi owa, ba sele he nana kweremu, but fantu men-fenike far meha, nanawei ke udorh ke ke-manpremumu, sele udoh akpo ke kemu pere-la sele doh kpo fen- yar atein ka atein mene nana owoo ke ye bo si, sele ya nana owui sele den, hu oush yana enaibe gba gbomi gberi bo